أكثر شي رومانسي شوفته كان إنه أعرف <hesitation> أحد يعني ما كان معه فلوس بالمرة وكان يبى يسعد زوجته ويسويلها مفاجأة عشان عيد ميلادها، <hesitation> فراح إنه سوالها هو ذا اليوم يعني وداها عند أهلها وبدأ إنه دخل المطبخ وطبخلها أك- أكثر أكلة هي تحبها، وسوالها كمان كيك بنفسه يعني هو أساساً ما يعرف يطبخ بس حاول عشانها، وبس جات كان مزين البيت وحاطط صورهم في كل مكان وهي تفاجأت وكانت مرة سعيدة بذي المفاجأة.